كان لازمني نختار بين الحاجتين غير اللي <hesitation> نخيل إنه نقدم ميتين عام للمستقبل أكثر، علاش؟ على خاطر المستقبل أكيد إنه <hesitation> يكون فيه إمكانيات غير محدودة للتطور في جميع المجالات كيما التكنولوجيا والطب نلقاو مثلًا <hesitation> دوا لل- للأمراض اللي دولة لقينالهم كما السرطان والا حاجة.